<hesitation> וויזוי מ'נעמט ארויס א נאגל, די וויזוי די די דרייער וואס מ'לייגט אריין, וויזוי ס'ארבעט איז אז ס'ווענדט זיך וויזוי די אויבן פון די נאגל איז. אויב ס'האט איין לאך איין אזויווי לאנג- בריי- א לאנגע- לענגערע <noise> לאך לייגט מען אריין מיט א דרייער וואס האט אזא- וואס האט איין לאנגע אזויווי שפיץ און מ'דרייט עס ארויס. אויב ס'האט פיר שפיצן לייגט מען וואס ס'האט פיר שפיצן און אזוי דרייט מען עס ארויס.